أظن نفسي أقدر أمشي حوالي عشرين كيلو متر إذا الجو زين وما في شمس قوية، بس إذا الجو حار يمكن أقل أمشي أقل من كذا كله على حسب جو الجو وال- والشمس إذا كانت قوية أو ضعيفة، فهذا يحدد مقدار المسافة اللي أقدر أمشيها في يوم واحد.